Ḥअब् दिविन्लो बगरर् थके, Ḥअब् बहुत् <hesitation> जन्गलर् थके, Ḥअबुर् बहुत् बिफक्त होइ। Ḥअबुर् थक बुर किमन् भोइन लगे, Ḥओर Ḥअब्, Ḥअब्, मिनि Ḥअब्, Ḥअब्, ए बुर भोइन लगे। Ḥअरु जन्गलर् थक फेति Ḥअब्, Ḥअजगर्, ए बुर बहुत् बिफक्त होइ। Ḥअजगर् Ḥअब् तुइ इमन् दन्गर् दन्गर् जन्तु, एके बरेते हि गिलि सरि बव परे। Ḥअरु फेति Ḥअब् बुरे मनक् अक्रमन् कोर गन पुर मुखन् दन्गि दिये। तर् अगत् अहिर् ले हि जनो एतेक् कोइ बव परे। Ḥअजगर् तु इदम् लहे लहे कोइ, गोये गोये गोये हि जन्तु तु देखि बव, सुपि सुपि जै। जन्तु तु थोरि बव, थोरि इदम् गिलि गिलि कुत कुत खै दिये। Ḥअरु नोर्मल्ल्य् फेति Ḥअब्, Ḥअब्, केबुर होर् होर् जन्तु बुर के तेक् कोइ बव गन। जै भेकुलि, भेकुलि तु देखि ले, लहे लहे जबव, जै पुर बिस्तु एइ दे। दिये फुले भेकुलि तु थोरि फुले, लहे के खै दिये। Ḥअरु बकि जन्तु बुर कोइ एतेक् कोइ बव गन, शेश्त कोइ जते। नेहुलल् लोगत् देखि ले हि Ḥअब् तु लुकै, करन् नेहुलल् लोगत् जिथ कोइ बव गन। Ḥअब् ए बोर् फोइ कोरे, करन् नेहुलल् लोगत् हो Ḥअब् उत्पो बोर् बिसक्त होइ।